Uge yang ngom so gure toma fola madoya ora moi tora ge sema uge naka, sema uke kopaya ma bunga, sema uge kopaya marau, sema uge daso marau, sema uge ganemo ma rau ma dubo, sema uge diburu, sema dalawaho, coma uge koi ma gate'.